Fañazava tsotsotry amin'ny fomba fanahiva taratasy; haiko avao no ambarako e fa tsy haiko soa raha zay. Disa e alo ny hazo da ahia lasa paty amizay no fa avy teo. Mety ampidiy añaty mily fañamboaraña an'azy da tsindria soa da avela ho maiky soa da mahazo taratasy amizay no fa avy teo.